أول حاجة بنمزج الدقيق مع السكر والفانيليا والبيض والبيكنج باودر، ون- ونجيب بعدين نخلطهم خليط كويس وبعدين بنكون جايبة قالب دهناه مدهناه مسلاً سمنة أو زيت أو ما شابه زلك يكون مدهون، وبعدين نحط فيه الخليط ونحطه في على مئة درجة مئة وثمانين في الفرن.